न्न्ग् स्न्ग्न्य्ब् बुन्सेब गुबुन्-गुबुन् रुकोम् न् मस्लपुर् ब्ह्य् न्न्ग् थ्न्ग् म्ख सेर्को <hesitation> प्रएलेच्तिओनेम् न् हुगुर्न्म। स्न्ग्न्य्ब् ब्ह्य् ज्न् स्र सोन्स्र मस्लपुर् न् मदप् द्न्ग् ज्र, हल्, दल्सिन्, पेप्रिक, हैज्न्ग्, सम्ब्रम्, गुफ्र् अरो बन्लु, गुन्द्रे, स्न्ग्न्य्ब् ब्ह्य् ज्य् म्न् फ्रुम् बर्बो ज्न्अ, गु थप् त् हुप्य्। स्न्ग्न्य्ब् ब्ह्य् अरो मन् पुरप् गु त् यु।